Kua mbae i tuisa va rupi oikovareta kiraipa pa yogurekoreta kua reta ko oiko kirai ipuere vaera oguata jaera ueka jembiura jare ou yave i tata rupi supe va reta jaema jae reta oikatu kirai ipuere vaera jaereta aguiyeara guiraja keti o aguiyeara oyuca oikatu yae kuareta yogureko